میکسیکو ډير پخوانی تاریخ لري. یو جالبه معلومات د مکسیکو د ازتیک امپاراتوري ده. دغه امپراتورۍ تقریباً اووه سوه کاله مخکي د یو جهیل پر غاړه د دغه امپراطورۍ پایتخت جوړ کړ. دغه پایتخت ته اوس د میکسیکو سیټي په نوم وایي چې د دې هیواد اوسنۍ پایتخت دی او د نړۍ یو له لویو ښارونو څخه. دغه ښار ډېر پیچلي د اوبو او فاضله آب سیسټم درلودی.